Euh noŋ wo te kee noo la parisiko moo woo moo la perisonaalitee afaŋo le ka wo, waatoo doo afaŋo le ka wo i buka a wuraŋ noo i ye a duŋ moo bulu parisiko niŋ i ko i be a dunna moo la sanba la